Ahakasike gne fizarazane harena zay koa, raha gn'amign'evitrako izy sy tokony hozarizaray zay izy fa samy magnany e satria misy toerany zany samy misy harena mampiavaky anazy da samy magnodigny gne harena misy aminazy eo zany da mampandroso e faritry misy anazy izy va iarahany mamaha zany e vahaolana avy eo.